Ah, kanngal kuugal mbaawaaku, ko huunde laatiinde, nde goɗɗo yiɗi naa kayre goɗɗo yiɗi. No goɗɗo yiɗiri-nde, naa non goɗɗo yiɗiri-nde. Arannde ni, ndaara aan nde waaltanike ma e ɓernde maaɗa, nde wooɗanii gite maaɗa, hakkiilo maaɗa waaltake no a yi'iri-nde? Nden kadi ko woɓɓe yimɓe ɓen mbi'i dow maare. <noise> Ngam so yimɓe ɗuuɗɓe <noise> manii-nde, foti nde yahdii e ndu- ɗum yiɗiri <noise> walla aan nde yahdanaayi ma.